أغرب حيوان شفته كان الكسلان، شفته في حديقة الحيوانات كان يحرك نفسه ببطء، لما شفته أول مرة كنت مستغربة كيف يقدر يعيش يالطريقة هذي، كانت له عيون كبيرة وساكن، كنت أشوفه معلق في الشجرة كان مظحك في حركاته، سمعت أنه يقظي معظم وقته نايم هذا الشي خلاني أبتسم، كانت تجربة مرة حلوة.